Dinamarca? Boh, pos mu poquinu, la verdá... Axolá i sabel más... Unu delos sus pratus assín más sonaus es el “smørrebrød”, o algu assina, no palru danés... que sonin unas rebanás de pan de centenu con agredientis destintus porcima, comu pesca ahumá, chacinas o verdura. I l'otru que conoçu son las “frikadeller”, que sonin almóndigas de carni de guarru o chotu, mu anombrás tamién. Tienin algu comparanti en Alemaña, me sona.